لا نحب نعدي عمري انسانة ناضجة يعني عبد كبير هكا بالغ في عمرو وكل شي ، خاطر النضج باش يخليك تعمل برشا حاجات مزيانة ، باش تكون تسير طريقة حياتك بطريقة أخرى ، تكون زادة كيف كيف تنجم تسير عباد معناها العباد لي معاك في حياتك خاطر فما عباد مسحقينك وكل شي ، أما حياتي كلها صعير لا عادة.,